ग रिंगतोक धन्यवाद, ग हुना आनू पूरी कोशिश लाग कि स्थितिऊ नियंत्रित लानतोक। आंगू लागेच कि नि त्वरित कार्रवाईऊ तेग समस्याइस बचेचे दुई। लेकिन आगू हजू ली लागेच कि नि आगे भी सावधान निमो जरूरत तो ताकि ऐसी स्थिति फिर से न आए।